Kalculadora retako yaiporu ipuere vaera yaikua mboeteiko ñanekirei yave ñame mbae o yaiporuka mabe o yaipapa mbae mbovieteiko ñanekirei yaikuavano jaerako kua yaiporu kua tembiporu